Mahandro ao an-trano no tiako mihinana sakafo ao koa, ny antony de tsotra: ny ao antrano a hitako ny isan- ny lanjany sy ny fatrany sy ny fetrany ahafahako mikarakara azy sy mihinana azy. Ny am-pisakafoanana sady ela no mandreraka, mandany fotoana ny tsy itiavako ny any.